ഏന്ന സന്സ്ക്രിതി ഇധ കേല സമ്പ്രധേഇക। <hesitation> ഥിന്പിന ഏന്കു ഇശ്ത പൂരേദ്ദി। ഇശ്ത വഥപന്ദ കോരി <hesitation> രുത്തി। ഏത് കോരി ഉപ്പുന് ബക്ക വന്ജിസ് തേല് പാദുധല്। രുത്തി ഉപ്പുന് ഭോക്കന്ജി ഇധഥ ഇശ്ത പന്ദ। ഏന്കു നീര് ദോസേ ഓല്ല സപ്പുര തേല് പാധു ശോക। ഉപ്പുന് ഭോക്ക ഏന്ന സമ്പ്രധേഇഥ പയസ ഏന്കു। പന്ദ മസ്തു ഇശ്ത ഓ പയസദു കദ്ലേ വേലേ। പദേന്ഗി <hesitation> വേലേ ബക്ക അരിപുര। ബക്ക ബേല്ല പാദുധു മല്പു വേരു ഭോക്കന്ജി। സമ്പ്രധേഇക ഥിന്പിന വഥപന്ദ സേമേ ധാദ്ദേ। ഭക്ക കേല ഗുജ്ജ ധാദ്ദേ ഉപ്പുന്ദു തേക്കര। ധാദ്ദേ ഉപ്പുന്ദു ബക്ക കേലദ വിസേസ പുന്ദി। ഉപ്പുന്ദു മര്വൈ പുന്ദി ഏന്കു മസ്തു ഇശ്ത।